Sɛ me nyɛnko bi pɛ dɛ ͻboaboa ne ndzɛmba ano yie na ne ndzɛmba anndeda basa basa a, afotu a medze ma no nye dɛ odzi kan, ͻbͻkͻ abaɛfor ntentɛn kɛse no do. Ndɛ yɛwͻ ndzɛmba pii a obotum ahyehyɛ w'edwuma, wo biribiara epɛ dɛ eyɛ nyinara ama wo kama kama. ͻno ibotum akͻ beebi akͻ hor na edze abɛfam wo dan mu. Da w'enyi bͻ do no, ͻkaakaa wo ma eboaboa wo ndzɛmba ano yie.